Eh, no ô sò, magara ti ghe paghi unna bira, ò ti stæ à sentîlo pe consolâlo. Ò ti ô pòrti à bagasce, mi no ô sò! Va ben, à l'infeua de battue, stâghe insemme, stâghe insemme fintanto ch'o no se sente ciù ben e comme diva, magara, pagâghe coscì, da beive, ò unna pissa, ò unna cösa coscì.